<hesitation> ikúnyà blɛ̀ɛ ɔwi màa búá be ŋè blɛ̀ɛ ówó nìbùɖì ɖe bu zé ŋè, ú na ɖɔ̀ɖɔ éwunɛbìi, ùŋò lɔ nàáa ɖe ìnɛ̀ akafá nèébi, ù nàáa dé íníbi éwuù. Kele àgbèɖì àwa <noise> mò ɖíŋgà ɛnɛ́ àámi ɛnɛ àámi àni mò ɖíŋgà, <hesitation> àblɔ̀ nì ɔti áwa búáá bù nyo ululuulu búni zé ŋè, ùfìà wà <hesitation> máàgá ké ni búá ówò nì bùɖì ɖe bu zé nì sá éwunɛbìi ɔ̀yu, ɔti ìtú búá ká nyòo búni zó funù eyè màa ɖi ɔkpɛ ìtú <hesitation> ɔ̀kpìzè, bù ànduzè, ufà, nì máàgá kayi bìà bù ɖo wu ábua màaɖu búá eŋèè, éwunabìi tò nyo ìnùkpo bìàà bìà bàáa ɖè ìnɛ̀ kpíí bìà bù ɖàá mu èni ɖòó ɖo ɛnɛ̃ lɔ síã àámi mòɖèézè le bùnyo kaɖi bùtu inyre kɔbiàà, bìà bù tè de inìbiéwu kása kàà. Níìlɔ di ni bìà bé zé ŋe ikúnyà màa ɖí éyilè lèe ìkúnyà nì bɔ̀sì yìlèà búáá ò. ɔti búá ìtú búni zó funù eyè eŋè àblɔ̀ɔ. kaɖi è ɖèé ŋe ablɔ̀ɔ ká kpi íwunɛ ɔ̀yu tò nyo ìnùkpòyòò. nì áyò nàábua búá màaɖu búá, plémú <hesitation> ùzèbeè lu, bìà bù zó Wu kíni búá ká eyè bo wùà nyo ùwà búá ká lèe eŋè úni una kɔ igagla éwunɛbìi.